هل تفضل الاستزادة في الوقت أم في المال؟ ولماذا؟ بفضّل الاستزادة في الوقت الوقت هو اللي يحدد كيف بنعيش حياتنا، وكل لحظة تمشي ما ترجع إذا كان عندك وقت أكثر، تقدر تسوي اللي تبيه، تستمتع بحياتك، تقضي وقت مع الناس اللي تحبهم، وتحقق أهدافك أما المال، فهو مهم، لكن ما يقدر يعوّضك عن الوقت الضايع بالنهاية، المال ممكن تجيبه، بس الوقت ما يرجع